أنا هقولك الحاجات اللي نفعت معايا ، عموما لقيت إن أنا لما باكل قبل ما أنام بوقت بعيد ، يعني قبليها مثلا بساعتين أو تلاتة ده بيخليني مرتاحة أكتر وبنام بسهولة أكتر ، برضه مبشربش كافيين <hesitation> تقريبا يعني لازم قبل م أنام بساعات طويلة جدا مشربش اي قهوة او اي حاجة فيها كافيين ، و ببدأبقى إن أنا <hesitation> أ- أوطي النور اهدي الدنيا بحيث ان عقلي يحس ان انا هنام ، دي حاجات هتساعدك يعني